Yaiporu <noise> ñamoata <noise> vaera masa jare yambope vaera, yandembori aniara yaya. Po, ñai yandepope jei reta jokua ma ikavi ombope masa